נקטר דועף עמרי חית אלחייאה אם קנת בסחה ו عقل ג'ליה בזאף, אלפלוס קטג'י ו תמשי בסח אלעמר אלטוויל מע אלטאקה יעטיכ פורصא אכתר באש תחקק אחדאףכ ותעיש תג'ארב קטירה, אלמאל מישטריש אלסעדה דיאל אללחזאת אלחיה אמה אלקות קיעטיך פורصא תעישהא.